Iva, sāy, ini, sūwōn, yisa, siyevā, ani. asi, agbany egbany nu ovu, egbany, ivi, eqbany nu sāy, eqbany nu ini eqbany nu suwon, eqbany nu yisa, eqbany nu siyeva, eqbany nu inumen, ovu ōte mu iyow, iyow, iyow nu ovu iyow nu ivi, iyow nu sáy, iyow nu ini, iyow, nu suwon, iyow nu yisa, iyow nu siyeva iyow nu inuman, ovu óte mu iyow nu igbam, iyow ne igbany, iyow, nu ebany nu ovu, iyow nu eqbany nu ivi iyow nu eqbany nu sāy, iyow nu eqbany nu ini iyow nu eqbany nu suwon iyow eqbany nu yisá iyow nu eqbany nu siyeyá iyow nu eqbany nu inuman <hesitation> ovu ote mu uva, uva nu ovu, uva nu ivi, uva nu sāy, uva nu ini, uva nu suwon, uua nu yisa uva nu siyevá, uva nu inuman, ovu ote mu uva nu eqbany nu ovu, ova nu eqbany nu ivi, uva nu eqbany nu sāy uua nu eqbany nu ini uva nu eqbany nu sūwon uva nu eqbany nu yisa uva nu eqbany nu siyeva uva nu eqbany nu inuman Uva nu egbany nu siyeva, uva nu eqbany nu inuman, ovu ote mu itany sāy, itany say nu ovu, itany sāy nu ivi itany sāy nu say, itany say nu ini, itany sāy nu sūwon, itany say nu <hesitation> itany sāy nu iyow nu egbany nu ovu itany sáy nu iyow nu eqbany nu ivā, itany sāy nu iyaw nu eqbany nu sāy itany sāy nu iyow nu eqbany nu ini, itany sāy nu iwow nu eqbany nu sūwōn itany sáy nu iyow nu eqbany nu yisa, itany sáy nu iyow nu eqbany nu siyeva, itany sáy nu iyow nu eqbany nu inuman, itany sáy nu ovu ōte mu itany ini, itany ini, itany ini nu ovu. Ivai itany ini nu saȳ itany ini nu inl, itany ini nu yisa, itany ini itany ini nu siyevu, itany ini nu inuman, itany ini nu ovu ote mu itany ini nu egbany, itany ini nu eqbany, itany ini nu eqbany nu ovu, itany ini nu eqbany nu iva, itany ini nu eqbany nu saȳ, itany ini nu eqbany nu isuwon, itany ini nu egbany nu yisa, itany ini nu eqbany nu siyeva itany ini nu eqbany nu inuman, itany ini nu itany ini nu iyor, itany ini nu i̱yow nu ovui, itany ini nu iyow nu ivoī itany ini nu iyow nu saȳ itany ini nu iyow nu ini itany ini nu iyow nu suwōn, itany ini nu iyow nu yisa, itany ini nu iyow nu siyeva, itany ini nu iyow nu inuman, itany ini nu ovu ōte mu itany ini nu sūwon itany sūwōn.